De <hesitation> raha tokony ho hainao voalohany zany laha ohatsy hoe itendry zavamaneno, tokony ho hainao mihaino do re mi fa so de faharoa magnaraky an'izay koa, eo koa zany mba tokony hainao hoe raha ho tendreko io zany ho vangoy sa ho kitihy sa atao akory na ho tsofy sahasahala am'zay zany, mba tokony ho hainao aby zany raha iabiaby zao alohan'ny hitendry zavamaneno.